Oso viri, oso odum nu omim owei, okunu odum nu anuni owe yor, awiye mo wiya goge omini owei mo magru inumi omini owei nu mo ja mu wim iwai kpe mo deri inum nu mi wol la omo mu wol mu afin, oho nu iwol mu afin dor, uvon uwandu wor uva mu swene dor iyor yor nu ujin ivi yor, iyor mi wor mu duw rere, iyor yor nu wor abo nu iyin idier ka ikpe okunu owei mo yaw wa mo va yun mu umene, uvon aswei yor uva yen dor ma uyaw te inwinkio uda va kie onomo nu osinomo, uyai te inwinkio uvai te mu yon mu ivom uvai, krese dor, oho nu unol mu afin nu umon inum nu isom dor, vekeke mu esio yor, vekeke rere yorkuro, umon inum nu isom dor iyor mu bola, iyor iyi te inum magne nu wor ka mu magne ma dor mu va yena ekein nem momini ewey egen eni edioni ke mu ivom, krese nu imenen mam mu udem na nu eni me kwe yor eni ekwe mu usogbo ewey ka ewey ovu eya ubo okunu me duwe asow baw, dor baw ku oso nu odum nu ekun na yor, udem nu oku baw yor udem nu okien nu em ka, krese dor onu usokun nu ekutu mam mu usokun uta tul te esi nu ewey abo udem wor yor, udem ekein wor yor oman ku oyun wor igiriri okunu wor mu kwe mu esi nu ewey abo, kwe udem ekein wor ma dor ewey eberegen nor, ona dor kuru udem vo komi ewey nu ema deri okunu ekein nu eja mam nu odi nu mi mam mu me kotua mu usokun, dor inwin udem ekein yor nu uwor abo okunu mu kwe dor ewey me darn me va beregen. Owei mi oma deri ka mo dar deria mam mu odo ekein nu oja mina ka abo oso nu odum, onuni owey mo mene nu ini ekein mo siya, omini owey me okuru yaw nu emi ekpete oyon mo ta ku ekein krese dor omo nu ekotu mam mo me onomo mo kperi mam mu yau utom dur omo, omo nu onomo okwe ke nu onagne dor onomo yor oderi kwe kenekwe mu omom nonw, omo nu onomo okwe ken ekwe mu onagne dor onomo yor oderi gen omo bed ikiri baw kiri o oso mi ogan okoko di, oso okoko di ke eni imo yor, owey nu owol mu afin nu omon ivi nu mo yaw ivi mo yaw veke nu mo yaw idier mo va yi dian ma icon vvai dor nu mi diomose onomo nu osunomo omo, ini na imaneni, ututu imo usokun mo kuna odogi ofofon, omo usokun mo kuna odogi ololo, oyin iki inwin nu oso okien nu oyi nu ovon mo bora imosi ude nonw, ova mo konogne nu omovram ude nonw, dor iyiyo kre nu inyin ma mu iyor aswei dier nu baw eta magnen mu aduwey nu eva yi dian banu ivom ekein yor, iyor iyi aswei nu em ebinen, iyi oyi inum nu onu ukun omenen ova wol do nina iyi ka oyi te ma dor mu eduko te mam mu adu venem dor mu eduko te mam mu adu venem dor me mi mon asu venem mu inwin oho nu ukwen, oho nu ukwe ke nu owei dor eyaw wor von me wayn ke owey dier Iyor iyi nu da selenese nu wor abo okunu udan omo yor mu selenese, onatu wor mu selenese, owey nu omemen dor mo yan odianke, owei nu omemen dor mu ta dian mu inwin uvayh ka, dor oso mo dian kuwor akimn utuwyn mam mu iyor yor nu isom, aswei yor nu isom nu omo swenya nu wor onomo umon wor osinomo umon dor ukperin nu oyi dor omeme osu duw mo rere dor nu ota dian mu inwinkio dor oyo oyan ubo ubola mo kuwo